<hesitation> esie <hesitation> ndamala khusona sikuli, nengalukha ango ano thinyanga etho, mzee wange yalinuyakhskora, niyakhafua nikhutonga nende mushiere, mama wanje, nethaka khushugulikira mushiere ngalia khuvera vakkhana vefu vosi valivathia khutekha, nesie waliango ao ngemukhana handi ngomusiano. Novulai nethia musugar company nenyolamo ekasi. Ndaanza ikasi <hesitation> yokhurema imwo, neremakho imwo, yani cidicane huluono lwo mwaka mlala, nakhuluokhuvera yali icontract, ne handi valimo valiva vandu valai vamanya ne vandusiayo nivandaa avundu va agronomy, na agronomy yo ndayevwa vhuleka nakhwemera avandu nikhuthire mumashamba ruanyi, okhuteta ovulware vhwalangamgwa smart. Hualithingiwo nende vhulwale vhwanyasingia mingonye mbu smart. Huthireyo khuteta vulwale ovo mulikunda, nekhuyava litikho futi thitaru. Mundu niykhateta niyetsa aramo aramo inyanga niyakhawa at the end of the day nikhwitsa khuvuka vulware ovo mwitikho omo ndakhakhola ikasi eyo khuluono lwa miaka karibu chitaru, nerulao nendola aah okhuvukha asubui nenzia khukasi ndakhajonga neyamua nano khuva omurima aluanyi wanje okhukhola ikasi yange ya ango, nindamua okhukhola ikasi yanje ya ango ilakhonya khushira khuunanga asubui khukhavakhandi khukhava ndio nikhulai lakini sofaidika ngowakhakhola chiao tawe nenjaka okhurima eriani, raka phitunguo nerala thinyanya neraka nindima matumwa nendola mbu vulano avuene ao phindu phino ndakhamala khutima phithokhukhonyanga khukusia avana vange vasoma ndakhathirira endio ndakhamala nyore nzie khuboard yeschool vana vange vari khusichool khandi vosi vambekhoyo mirimo ndakhakhola khusichool okho vulai ni mirimo ndakhakhola khusichool okho vulai mpaka ndava wesisala ni murimo kweschool kwari mulai khuvera. Nokhwenya khukhusia <hesitation> ijamii khukhusia icommunity wolola mbu icommunity ikasi niwikhala navo n mukasia nimulola mbu ano shihwalachendere vulai taa, hwenya khuchende vulai. Kho murimo ko kwakhava mulai khwakhakhola khwakhakhusia icommunity avana vakharulamo vasomere vulai vari ruanyi, endolanga mbu niwirusia norimucommunity navasio valutsi mbu ori omundu mulai ori mundu uri ndemaparo malai nochama khuthia khokhola mirimo kata nikilari kiomushara olafuchira saa mbukhuvera olarungwa tawe wirusianga ngi murimo kwamuschool kuuuma mushara ni murimo kwakhura ijamii alala nende khura maparo mbu khukhusia endie ijamii niwakhamala khuva ao ofuchirire okhukhola mirimo chilari nde mushara taa ili wenyanga rira rio nde khuvusia ijamii yao ndakhakhola ikasi eyo khuluono lwa mika karibu ekhumi nendikhuschool nano vana vatukha nivarula khusichool siesi nerulayo nenjakukha ango nenjaka khuthiririra nde makhua kanje ka vurimi vulai nerima phiakhuria phirio fya ngusia ni phirio phia vana vekhonyera ndakhakhaywa ifisi manyire lala mbu khupire isabu. Phindu fwenimanga phino sinaphiokhuli munthu tawe. Kholanga kilimo biashara. Vulimi vwa inganga, mbushirarura muvulimi ndalakusia nashio shithia avuleve shilarura muvulimi nashio shithia avuleve mana thiririre endio khula wendiano engekofule neshiri khuvakho mumadeno kavandu taa khola sa ikasi yanthe vulai nekhandi i community thenda nayo vulai bila thimbemba bola oluoka. Kho niwenya khumenya navandu vulai, kenya omenye na vandu nolimuwotheresi, wewotheresie omanye nyasaye, omanye malako nolakhola ikasi yao munthira indai eyeumqmo phikwaso. Nengalukha anyuma kidogo mumisi sugar yali yanjama zaidi kwasababu ndauliranga vakhongo, vakhongo niva assiniree mirimo nivamborera thia wemere shireve, nethia khukhola khuvera niyali ikasi. Khulondekhana nende milimo ndalalo mbu faida iliyo khuthinyanga ethio mshara kwali mtiti. Handi nimukhola miosi milala thiviri nimwemivwa mberi mbu mwakhavantha mbu mwenya permanent, kho khwakholanga miesi thiviri nothia wemivwakho karibu mwesi hanokaluhayo nawemera khusava. Nano nendola khusavaanga khusavaanga <hesitation> neyemua lano ngandatirekho ovulimi <hesitation> lekha lano thirirekho ikasi yanthe eyevulimi. Ehore ikasi yanje yovurimi nesomia avana, ehula engofurire sa ano ikasi yo ovurimi neichira nindula endiano, etsimbemba navandu tsivulao, mbu engosane ne mundu mbu shireve shivulao ilari lano omenyanga nende avandu ovulayi, nihutsirira ovulayi, ne ngembere huvoola jioni neyahola noori mzee omulayi orevangaho ango mbu muyonjere murie, mama ahuelezeho avereho nde tsishida tsimunyasie? Avana vasomere varye, vafwanire varye? Neri inyanga yo ohutsya omukanisa, mutsye mulame mwahalama muurireho erihua handi mukalukha engo msheyeho erihua rya muechere hukanisa mbu rivombashe rirye riwiki ero eriosi, waverekho natekeatekea newina kwa sababu nimulatira erihua rya nyasaye ta shonyalahumenya vulayi naavandu tawe, lazima otire erihua rya nyasaye, lazima ochende nde imani ya nyasaye, he efindu fyao niwenya ohuhola oholenje findu firi avuene, kwa hivyo noori omundu omulayi niwenya ohumenya naavandu vilayi, ranjirira orere omurembe huvandu vomenyeremo, niwaharera omurembe muvaandu vomenyeremo kata erihua nirirurira avundu, valahulanga witse ovahonye ohukasia omurembe, ne nova omundu we inzoka…. Rihua riva avundu valavola sa wesi newe uchochee kata nolavere ambi valavola sa weinzoka mpaka avere ano nuuhorere kano,, lakini noori omundu wemirembe, wamakosa kari valahulanga, valahuvorera huhulanjire ano ohuhonye rino nde rino nde rino ili icommunity inyale ohumenya ovulayi, kho ohulondohana nde andiurire mika kya ndimo kino esye ndolanga mbu emenyere ovulayi ohuvera shingosaneho naavandu ta, shihukosaneho naavandu ta humenyere ovulayi, khumenyere huriire amalako keshialo, humenyere nehurire nyasaye, kho ndolanga mbu humenyere ovulayi ne hutsiriranga ovulayi, naye niwenya omenye ovulayi muvaandu, khola mahua koko bila hwinjirana nende avaandu vandi ve erwanyi tawe, newahahola amahuako malayi avandu veerwanyi vosi valalola mbu oholanga emahua malayi nevalavola fulani urya ne mundu omulayi, shoolola ngacheendanga, vaandu voosi valaiga mfano kwo nevosi vachaka huchenda ovulayi, lakini nova omundu waamahua, wava omundu ulenya avashie ta we inzoka, sholava nomenyere muvandu vilayi ta nehando icommunity yoova noorima olava ovarerenga oluyoka kila siku, ho humenya vulayi naavandu ove mweotseresi, ove mundu umanya mbu omenyere muvandu, ove muundu urya malako, newaharia amalako nomenya vulayi mundu sahunyasia ta khandi sorinyola nokosananga naavandu ta, olaholanga sa evindu vyao vushya asubui… Nivwirire norii shonyorere noria nokona lakini ni wethukhana wenjira mumakhuwa kokhurembana navandu olava nonyasiye e community kata vana va wivula vosi vavula luyari shivala nemirembe muvandu taa nivalathirira khunyakhana khuvera shiwavakhusia munjira mwa vandu vakhurirangamo tawe kho esie ndolanga ni wenya omenye navandu vulai vaa omundu wakhwiwotheresia wokhwitutuya wakikishe mbu shokhola okholanga asii wa malako ili niwakhakhirera asii wamalako olavanochendanga vulai olava nokhusia riyanga nokhusia ifamilia yao.